Goshmag en kogirka fananguor a goe nangosa, aman teri log daigokani, keday en bata fa faiye Faiyokani, in goshmag fa fala kee, in goshmag ka goo noda, noda gooni fa مصنع la halga fa قميص fa kity angie, in kity ga kassure log kecha, talei tesie log wer wer dan necha fa قميص fa kitta engosie